<hesitation> ing'ombe khandi imanyondu muntu wachirukanga. Ing'ombe yamanya asupuhii muntu uyu. yatukuyu amanduritsu mushikoo yambiraa yao ndunnwuu. ambii. khanya onyala khutsivulola tsia maa wimirire maa khuchira omukuyee. Iletsupaa omanyuo uchiraa pua yao. ovuyuoo. otsiee vunyuasi. Ingombee iyii khali niiveree khalii ovaniwachinalisha awundi yano khali niyikutiliee mukoyee. sonyolakhoo neyerraoo atii shina. ikholaa itsii muvindu taa. Kachira yamanya tsaa vamboya ndi rina ilanyanyira wenao vunyusi niyivatsa vulayi ingombe iyii nuvaa noruko ati urashiree ingombe yiyo niwacha nalisia khutsirikhisia. muntu wundii siesunduwa taa ilamutua sikikia yanalaa myenye ing'ombe.